Arup afaa ohuwiri nzen, arup afaa ohuwiri nzad-nyi apuw affaa ohuwiri azenaafaa anupa-faa ohuwiri arup arupaze nantan orupa-faa ohuwiri okawani orupa-faa ohwiri johb arupafo ohwiri ohwiri johb wany arupafae ohuwiri johbwinafaa anipafaa ohwiri johb wiri athan arupafaa ohwiri johb-ohwirianhh orupafaa ohwiri johb ohwiri azen arupafaa ohwiri johb azathany arupafaa ohwiri johb wiri-azanafaa arupafaa ohwiri johb oruwokawanu anipatcom orupataan ohwiri wani arupathan ohwiri afaa anipataan oh-wiri anah anipataan ohwiri azen anipataa bhwiri azathang anipataan ohwiri azaananafaa aniputaan ohwiri ok-awani anipataan ohwiri johb.